ba'zida tushunmovchiliklar bo'lishi tabiiy. Bunday vaziyatlarni hal qilishda ochiq muloqot qilish juda muhim. Men sizni yaxshilab tushunish uchun harakat qilaman. Biror narsani muhokama qilish uchun vaqt ajratganimizda, bu vaziyatlar osonroq hal qilinadi.